Fransiya deganda albatta hammaning ko’z oldiga birinchi bo’lin Parij, Eifil va Lur kabi <hesitation> joylar keladi. Albatta Fransiya rang-barang madaniyati bilan ajralib turadi. Sevgi shahri bo’lgan Parijga hamma borishni orzu qiladi.